Ih! A bivi ua bella vida iada deppe esse a bivi su lussu. De su lussu candu unu tenne dinari meda <hesitation> e dommo manna. Ma nosu s'accuntenutsu de su pagu puru, mì! Chi non di tenneusu biveusu benni lo stesso. Chenze de essi tantu lussu.